फुल बहुत पौष्टिक तेना हे जौन हमरे हम्मर खानामे ज्यादा ति ज्यादा उपयोग करति । फुला बहुत मेलके रहतियाँ जेहमे हमरे माटिमे हुइना फुला, बिंबिंके फुला, तानस फुला, गरजुवा लहे सिकति, अइसने करके कट्ठामे हुइना कटचिउँचिउँ आउर भुसेहलामे हुइना भुसा ओला रहता । फुला बहुत पोशक तत्व रहल तेना हे जौन हम्मर शरिरके तहनि बहुत उपयोगौ हे आउर हम्मर शरिर ओहके बहुत तन्दुरुस्त बनाइ <hesitation> नामे बडा भुमिका खिलता । यि हमरे युक्पा, जापानी रेमन, स्पागेटि आदिमे खाना बनाइक तेहना यहके उपयोग करसिकत होइ ।